Milliy taomlarimizdan osh, so'msa, lag'monli <noise> sho'rva va barak <hesitation> bularni juda yaxshi ko'raman. Ularni o'ziga hos ta'mi bor va tayyorlanish usullari meni har doyim o'ziga tortadi va yeyishga undaydi.